Ca thonjën se modifikimi gjenetik i njerëzve është i pranueshëm vetëm për me parandalue sëmundjet, ndërsa të tjerë frikësohen se mund të çojë në manipulime të rrezikshme. Debati përqendrohet te përdorimi i kësaj teknologjie në mënyrë të përgjegjshme dhe të drejtë.